Enyama wamathendi wamanza ghuthi yirikeriibolha, hali emiringo ebiri. Owokubanza, wamabya ighunawithe efiriji yaghu omwanyumba, wanginahambayu iwoyayu ndeke, iwo- iwoyayu ndeke obo iwahamba ngakasahani kaghu, butsira ekyibakuli akasahani, iwayathekaku, iwayathekayu omwafiriji, wamanza eriryakuyu iwaghenda iwa iwayasaraku nyinyoho. Wamalhangilha ghuthi nomunja ghukirya kuyo iwaha ahu ahayilhwe, iwatsuka eryoyahu, kwitsi iwoya ngenanga ngesawani eyayilhweku kandi iwayisu iweya iyabirihenia kandi iwayisubayaku kandi iwayitheka omwafiriji. Noghundi owakabiri, erithalikayu. Iwahamba akangelengele, iwayithakaku ndeke iwabiryoyayu kutse wanginaghana eriyoya, iwathekayu okwasigiri ikune amakalha butsira manene. Iwoo iwayitheka ahu kanyoho omuliro inanimuyilhabiramu ighunimuyibundulha, kutyakutya.